A la nafaa ate fanaa la baluo ka soto wo le to, a la baluo, niŋ a ye jaloo laa teŋ, niŋ a ye i bandii, tunboolu miŋ ka duŋ a daa, ate fanaa ka i baluu wolu le la.